रंग कपडाके अच्छो दिखानबालो बस्तु हए जा फरक फरक बस्तुमे फरक प्रकारको कलर बनए सकत हए । रंग कोठाके सजावट के ताँहि प्रयोग कर सकत हए । जा से कोठाके अकर्षक बनात हए रंग से कोइ फिर ठाँउके अच्छो बनान काम मे प्रयोग कर सकत हए । फोहर अउर गन्दगि के रोकथाम के ताँहि फिर रंगके प्रयोग कर सकत हए । कुल मिलाएके रंग कोइ फिर बस्तु के रंगिन बनाए के चमकाए सकत हए। अउर बुक महत्व वढाए सकत हए ।